हाँ तो भाईयों हाँ तो हमने मान लओ कि हम लाटरी जीत गइ। सो हम सबसे पहिले का करे सबसे पहिले। हम एक बढ़िया सो घर बनवाए खुद के रहबे के लाने। उमे हमाओ पूरा परिवार रह फिर बढ़िया घर एक आड़ गाड़ी। अउर बढ़िया सब नयो समान घर के अंदर। खाबे पीबे की सब चीजे किचन को समान अउर बाकी बचो। पैसा गरीबन को दान उनान एक लाने कपड़ा वपड़ा सब खरीदें। अउर जित्तो हो सके मतलब ऊ पैसा को दान करदें। कैसे की हमाई जरुरत पूरी हो जाएँ सो फिर हमें का करने पैसन को। हमाई जरुरत पूरी दूसरन की जरुरत पूरी करे सीधी बात। लाटरी एक बार लग तो जाए सबको अमीर बना दे सबका।